Ta̱nda̱ꞌ, ta̱nda̱ꞌ naquiiꞌ na cwileilꞌuenaꞌ na mꞌaⁿ nnꞌaⁿncue ñequio nantquie joꞌ na nlquii tsꞌaⁿnaꞌ na xjeⁿ tsuaꞌ na nntyjee tsꞌaⁿnaꞌ cwiicheⁿ jeꞌ mati na nleilꞌuenaꞌ na nluiinaꞌ naquio tsꞌa quio taxmeiiⁿ quilꞌuuya ta̱nda̱ꞌ na candyaꞌ nueⁿꞌ na chiuuwaa na cwilwilꞌlue ta̱nda̱ꞌ naquiiꞌ wꞌaaya na mꞌaⁿ nnꞌaⁿncue mati jeꞌ ta̱nda̱ꞌ cwileilꞌuenaꞌ na nluii ndaatsꞌa xuee na nno̱ⁿ na cajnda̱a̱ na nñꞌeⁿnaꞌ naquiiꞌ ndaatsꞌa ñequio ta̱xmeiiⁿ ñequio tandawii mati jeꞌ na ta̱nda̱ꞌ nntuanaꞌ ñequio ntꞌomcheⁿ nantquie xjeⁿchaꞌ na tsꞌawii oo ta̱xmeiiⁿ na nluiinaꞌ na ndaatsꞌanaꞌ mati.